Ngeetoria utikurite nkomwaa irio ndamwa irio twachooka nandi twakarakara au bukai tukona news twachoka nandi twakarakara au bukai tukona news twachoka nandi gwakinya ithaa ria kumama tukarumbaa tugeeka murungu mbere kii mantu jonthe nontu tutera murungu uti untu tumbaa na twekaa Ngai wetu mbere twachoka nandi nkabera tumaamo ngatiga ndatandika iiti naaria bakuthukangitie ndatandika iti ngatiga nyomba ndaatondekaa baatwi tugeeta twatai tukaa nga nkabaatiga bakumama ehtira kari untu ntikuthithitie ngachokera kairi kaabuthithia nontu ngugi chia nyomba iitithiraa ndathithathithiria ngatiga ndatayarisha into bia rukiri bionthe uria tutisumbukaa rukiri riu nkabeeraa nandi ii mathaa jaakumama tugeeta ii kumama.